<hesitation> צו אויסקלינען א אווען, וואלט איך אנגעצינדן די אווען אויף די העכסטע וואס מ'קען, און עס געלאזט ברענען פאר א שעה אדער מער, און נאכדעם וואלט איך געניצט א זייף, א שטארקע זייף וואס האט א באנטש כעמיקלס אזויווי איזי-אוף אדער אזא זאך, און איך וואלט אפגעריבן אלע שמוץ